د ګلانو نومونه لکه ګل سوسن ، ګل لاله، ګل ارغوان، ګل افتاب پرست یا د لمر ګلان، نیلوفر ګل، جاسمین یا یاسمین ګلان، <hesitation> ګل بنفشه، ګل خیرو، ګل بابونه او همدارنګه ارکیډ ګلان.